ñaa na koo kusa yo ra sa ntikantua e kase ña kuu ñaa kiti yuku ha ñaku isu ka ti kuu ñaa-m lesu ka tiku ñaa ntikuañu ka ri ntitu ti yuku li´ha ra taku kasi yori sii ña kuu ntutyi ka yuva ka ñaku ñaa-m tute nuni ka tute nuni kara yantua yaatu kuesa ra ta´ru na kava ii´yo ña kuu nuni kara sa´ra iva kana kooyo ra iva kitili ra ni ra sa´ra ni kuuni ra sa´ra nteka na ko´yo ra vantua vaatu ya kuesa ra ñaka sii tá´a ta ta sintua situ ra koso kuni ra kasi ra ixtaa ra iva nteka nako tá´a ha´ra ntete nùù ra saka tá´a veli ntasa ta ñaku ntutyi ka´ra ta sa ñaka hua yantua yatu ka kuesayo ka ta tava na sa ntiki ntiñuu na kase ntutyi kuu kase sii sii a´ri so ta´sa un samani ntutyi ka kasiyo ra ika hua koontua kuesa yo siña kuu ti kiti yuku katyiyu sinto´ka ra ta´sa nu kuaa tuteli ri nu kua ntiali ri nu kuaa ikiili nu kua ñaka hua santiu yasintiu ra ta ikara ko´so inka ña kua kua inka xa´an xa´an ña kaa´yo nte siti viti tasani vantua kasiyo raka ri´so ñani yasi velu ntasa ra tatu´n ña vantua ña vatu hua tyi ko´so xa´an kuasiara ko kò´o ko iñu kii ntisi ha´ko ni tyi ta ntisi ti ñuu´e ni ra ta´sa koo yo kantu koyoo in ra kiti ri´a ra tyika iki´nli tyikae yantua iki ñuu ntiu yantua naña li yantua ñaka hua kee nuu ra ñaa-m ñaka hua ka´yu na kasinto yasintiu yuva yasintiu ta´sa ñaka hua yantua kuesa ka ña kuu ña yaa sii´n ñuu ka nityi ta yasina ña kuu paa ka siasina ñaku inka ntisi ti tikantiu ti yaa´ha ti to´o kantiu siri tyi mintiu ra ntiinu ntisi ñuu e yasintiu satyu ñaka ntika yo kasiayo ka mintiu ra yasintiu tiviti yasintiu yuva yasintiu ntuyi yasintiu kiti yuku yasintiu nti ntiña ñaka yo kuu ña ntavi tute ntutyika nteka kura yaantua yatu kuesa ta´ru kora kaasutuu ntutyika ra uun kasua nu sioo ra vii vii kasua nu síoo ra sa´ra ntikoyo ña ra kee yá´ali nuani ra sa´ra tani sa´ra ñaa ika ni ntua ntee li kantiu si lalu ntutyi ha´so nte´ka ra yantua yatu kuesa ra ñaka ntika yo ñaka kua va´a ka kasi yo tiviti ha ñaka hua yaa ñuu ntiu ra ñaka hua yasintiu